إذا أجدر أسافر لأي مكان، بختار اليابان لإنهم عندهم ثجافات غنية وطبيعة جميلة وأكل لذيذ، أحب أزور طوكيو، وأستمتع بمعالمها، كمان يمكن إني أروح الأرياف، وأشوف جمال الطبيعة، كمان أريد أتعلم عن تجاليدهم وأساليب حياتهم، أكيد بتكون هذي الرحلة مرة مميزة.